Tan intuklik patal ki- kichukik b'ix to'on yan kituklik jach ma'lo', ma' yan uyantal k'asil ti kipusik'al ma' yan kuyantal k'asil ti kitukul tulakal yan kituklik ma'lo', jeb'ix ti ki- kiwet'okoo' jeb'ix yan ki ti to'on ti kipusik'al ti na'atil tulakal yan yan u tulakal yan kijok'sik ti kina'atil tulakal b'a'ax ku- kumentik k'asil ti to'on yan kijok'sik to'on yok'lal patal ki- kikuxtal ki'ki' kiwool wa yan b'a'ax k'as ti kipusik'al to'on kika'aj kikuxtal jach jach k'as jach ma' ki'ki' wool, men yan tan kutuklik b'a'ax ma' ki' ti ki ti kiwet'okoo'.